Nega mendan so'rayabsiz men sizga ming marta yo'q dedim va meni bu ishga haliyam undashingiz judayam ahmoqgarchilik. Men o'z qatiyatimda turadigan insonman va yo'q dedimmi bu ish hech qachon bo'lmaydi.